Ore si kami ore to makaweng ore ngonto ya' mokoto ya' tera masusah so ores, so oras ne malaling ore ngonto isey to makaweng ya' mamey hula ore mantega, ore terigu, na ore nayumaes sia anak makaweng te maseh men mamalas sia. Mokoto ya' tera <hesitation> tera talos masusah mambili maya maya ne <hesitation> su ore se makawaeng ore ngonto hari sabtu, hari mandak te one ngintu mulali wu, hari mandak mbayan hari ka lima, te'en to rakel <hesitation> apa te ngonto kite mu blanja rakel tu bahan-bahane to pamake. Ore ngonto hari sabtu, te tanak to mangehom te ya' apa te'e to susunan te to kun malali ore ngonto manuk, wiyas, kupang. Ore tan ore hari mandak mban hari ka lima te'en to rakel, te'e i kami ngonto malaling tu ngonto kungku hahai, ore ngonto Pakanaken ku makaweng ya' manu <hesitation> hula, ore trigu ngohahai pinomanku, ore <hesitation> kinas ngonto, kinas mas ore mujair, mokoto ore nayumae sia anak makaweng te mangase mamalas. Na te barekeng <hesitation> te arti ne tera talos mawa ore ya' mangala puwaenku, te kite to kun kuntua hahai, ideal te maksudnya mo papaling te. Ore hari sabtu e <hesitation> tanak mayumae wo munasu one to bagian perkidel, one to bagian sup, one to bagian sate, one to ore yamang yamang i mangase su lalahan, mamiho pangi <hesitation> paku, onde toniransak, te te kinoaten mangase tan ore wawiney tu hunghu hahai, su <hesitation> babi kecap toni ransak, apa ren te, te yuma yuma pakusale mangase ma <hesitation> Munanam ne mamisi wunanamne men alaen waney wu pihoan mangase su sop su kinas kinas alaen mangase ore yuma yuma one to mamiho panginum ngonto apang ore, winolaang, panginum pokonya panginum te yuma yuma te to mamiho ore muaya mangatur su di muka wu mangatur to tamu ore mayuma te mangase muwaya wu, muwanei muwanei muwaya wu te mangase ore one kusimu <hesitation> te nturun musik musik bambu te ore mangule nturun musik bambu te ore mangule suwalei te pengantin te tong kun acara mundange te, pelsus ento apa mumanepe su pengantin te'e wu sumu' su kamar mu sombayang pei te lima menit lumompu te nempoe su Kaderam pengantin te ore acara nasuengki man naseingki man te acara bebase. Te tradising kami kuman nasoi kuman te, te` acara bebase, pakusale mbayan jam duablas mbyan jam satu te acara bebas te marangsa <laughs> marangsa polineis katreli, polineis te musasepe waney mo gurut su wawiney musasepe wu mu tali, te te, tr polineis